ashana ni don huuwa hooba hite haa hoore ni don bikkon haa hoore bikkon mei woodi albaarudu albarudu mei hoosata toh foodha haa bandu kefe ashana mei toh foodhi sai heti petti hite naanga albarudu mei boh albarudu mei leggel petal hander toh albarudu a naangal be hite joggal mei naangal sai gunna hite mei